<noise> lëꞌ bixtil nak guꞌn idëꞌ lac̲h̲, idëꞌ lac̲h̲ gak mbi lën yu, gak mbi lo mes, idëꞌ trasd idëꞌ gunu c̲h̲akstsiꞌn c̲h̲akstsiꞌn bixtil gana idëꞌ lo <noise> bidr idëꞌ <noise> c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma <noise> bixtil par xlaꞌl lëd nkwaꞌn giꞌn, lëd lbë pchoꞌx par chët ic̲h̲ë man, man dzënma gunu nak bixtil xdëꞌ lac̲h̲ xdëꞌ, xdëꞌ loma, c̲h̲asmana, xdëꞌ gikma xdëꞌ. Gunu nak bixtil. <noise>